يمكنني التحدث بعدة لغات, منها اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الفرنسية, الإسبانية, والألمانية, <hesitation> أحب أحكي بها لأنها تتيح لي التواصل مع أشخاصٍ, خلفيات وثقافات مختلفة, وكذلك أقدر وياهم أتبادل الأفكار والمعلومات, وهذا أكثر شي حببني في تعلم لغة جديدة.